J'aime la peinture, la sculpture, et la musique plus que tout.

Mon métier de rêve serait bibliothécaire scientifique. Et mon environnement de travail préféré c'est la solitude, euh, ou la très petite compagnie.

Je pense que oui, <hesitation> moi j'ai <hesitation> été éduqué à la technologie informatique <hesitation> par <hesitation> je dirais naturellement, parce que j'ai connu les premiers PC avec des floppy disks. J'ai connu <hesitation> les premiers logiciels <hesitation> de calcul, <hesitation> du genre Excel, et cetera, <hesitation> et j'ai évolué avec <hesitation> les... les nouvelles technologies, mais je ne suis pas quelqu'un par exemple qui joue sur un ordinateur, <hesitation> pour moi ça reste toujours un <hesitation> outil de travail, <hesitation> et je n'ai pas une vision ludique de l'ordinateur, <hesitation> alors que je pense que les <hesitation> les gens plus jeunes ont une version beaucoup plus ludique... une vision beaucoup plus ludique de l'ordinateur que moi.

Si je pouvais apprendre une compétence maintenant, j'aimerais bien faire de l'ébenisterie.

Dix-huit heures, tout rond.

...porte des vêtements, euh, casual. Voilà.

Mon sport préféré, mon unique sport depuis cinquante ans c'est la musculation. Donc ça consiste à travailler sur des appareils pour développer ses muscles.

je n'ai as films préférés

Comme je suis retraité, je ne prends plus beaucoup de vacances. Mais, euh... sinon, je... quand je prends des vacances, c'est plutôt, euh... euh... pour aller en Espagne.

Donc, j'ai beaucoup moins le temps de lire qu'avant, c'est cert, enfin c'est édifiant, je lis beaucoup, beaucoup de sites <hesitation> et de blogs donc j'ai moins le temps de lire, c'qu'on appelle lire, <hesitation> mais je lis encore deux à trois essais par mois <hesitation> quatre très exceptionnellement, <hesitation> alors qu'avant c'était une dizaine, mais <hesitation> je lis facilement soixante à quatre-vingts pages <hesitation> de blog en anglais <hesitation> tous les jours.

Je me rappelle plus, je me rappelle plus parce que ce n'est pas important pour moi.

Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus. Je voulais être ingénieur je pense parce que j'étais assez doué en maths. Ingénieur ou professeur de philo

J'en ai connu [pas clair] qui n'ont conduit aucun véhicule, <hesitation> qui soit deux ou quatre roues.